لأ هأحب إن هو أفضل المفاتيح، لأن المفاتيح ممكن أطلع عليها تاني، أم الموبايل <hesitation> ففيه عليه داتا وبيانات كتير ليا صعب إن أجيبها تاني.